Worui luwa si hasuana musa'a oakuyase si titiwa apawe lumei, simaunya rumei si tekenala lumei hohoe lepai masuanane ade'eho kuyase uriulua sititiwa apawe lumei sititiwa apawe lumei hohoe seda ede tina kemuri hasuanadeh deka masuka rumei dese umo'o nase si haepe elumei kuyase luwasi si si maunya romei hohoe si titiwa pawei luwmei hohoe ni kaitia ni waria ni nakui sepusi apasi titiwa apwei seda mapina ede'e setina kemuri uhasuana duwei lua lua mabisa matai maluma taka dehoho demo'o nake se masuana matai yema lumatka deho lepai lumataka depukani hapiasemo akuase matitiwa apawe lumei hohoe duwe maki tia sia si akuase si tiitwa apawe mapina nikai tia, mapina nikai tia ha akuase titiwa apawe mana sikai tia nakore resetina kemuri uruluako si hasuana si taie si amasuananane hohoe, si hono rumae hohoe, sitai dua hohoe, si tina kemuri si hana pui jua, si apkehi si hohoe, si hatore si hohoe, nakehore sasa apiase ehono hapiase wai si luma taka mo repai usati usati nyasi a`arumei si haepe'e lumai ho siti si tore si si hohoini si arume si tina pauwe si kaitia si kaluarga hohoe nako hore si tina kemore si hasuana sasa hapiase <hesitation> usunya si mo'o.